نیوزی لینڈُک کھٮ۪ن چھُ اکھ متنوع برطانوی پٮ۪ٹھ مبنی کھٮ۪ن، یتھ منٛز بحیرہ روم تہٕ پیسفک رِم اثرات چھِ تِکیازِ مُلک چھُ زِیٛادٕ عالمگیر گوٚمُت۔ نیوزی لینڈَس منٛز چھُ تُلِتھ یا بُزمٕژ سبزی سۭتۍ ماز اکھ کلاسک کیوی کھٮ۪ن۔ ساروی کھوتہٕ زیادٕ مقبول آسہٕ پودینہٕ چٹنہٕ سۭتۍ روسٹ لیمب، یُس واریہن نیوزی لینڈن خاطرٕ، گھرک ذائقہٕ چُھ۔